أول شي لازم يكون عندي وسيلة تساعدني في إني أزرع الأكل كويس، زي مثلاً كتاب أو شي أتعلم منه خطوات الزراعة، ولو بيدي راح أختار إني أزرع البطاطس أحس إن زراعتها سهلة ورعايتها سهلة، وطبعاً لازم يكون في السماد المناسب ولازم يكون في التربة المناسبة لزراعة هذا الشي، وأتوقع إن خطوات زراعة البطاطس من أسهل الخطوات والحبحب بعد اللي هو البطيخ يعني.